Misy karazany moa zany e sakafo io: misy e mamy be misy e mafaitry misy e matavitavy anjaranao avao mandanjalanja an'azy, sy raha anigny mamy be loatry e sakafo fa lasa misy fiantraikany amin'aignao agny zany, sy anigny matavy be lotry koa satria eo anao mipetraky midoboky eo avao anao sy raha mahavita raha, de sy <hesitation> zay mila mahay mandanjalanja avao zany e base-n'io e.